<hesitation> Mitendry gitara no tiako ianarana satria <hesitation> ny gitara mety itendrena ny karazan-kira retraretra, afaka kapohina de afaka tsingitsinginina sady ny gitara afaka entina mandendeha, maivana kokoa noho ny piano.